मादा हाथी परिवार के पालन पोशन करे के खातीर और बच्चडा के सुरक्षा करे के खातीर अपना जुन में रहना पसंद करेजे। ब्यस्क मादा बच्चडा के गतिविधी और भोजन के तलास और सुरक्षा और समाजीक अनुभव में सहयक और सहयोग के खातीर जुन में रहना पसंद करेजे। इसे उसव दूसरा सिकारी जानवर से बचे के कूसल ज्यान और अपना सवभाव के वातावरण में धाल लेवल छे। इसे उन्हन के बहुत ज़ादा फैदा हो खेल छे।